Ko wo gyo paghagha gogha wo tiro, gogla ma pakhni mini ki yu tole bumo ki bite yo ghe ni ghabo ba gha wai ni yamba gha bo ba gha wai, ni yamba wai ka pakh man woyi igha bo ba gha wai ka ghabi gullo ka pakh pore mashagme, ka yalli bughe wuri balo, ba lo ki balo dob pul lakh lakh balo dob ba pubne, balo di dob ba pinne ba, ka wogh tabe yamba ka wogh tebe tiro ko wogh tibe ngyo ka wogh tehe bamu yana doh ka wobbi yamba, boa wobbo bi yambe dom gima bomni a zumza yamba ya ghana bo ba wogh tebe yamba ba ba wogh tebe yamba ba, ya wogh tebe yen kuno yay agha nzumza ba, kuro yagha nzumza malen a gha gull oni tiro ba, a gha gulto ni ngyo ba kuro ga yagha nzumza ba. Kuro yay agha nzumza malen a gha gull oni tiro ba, a gha gull oni ngyo ba kuro yay agha nzumza ba, na ma bag ho gulo ni tiro wo ngyo, na kuro ya yangna a zumza. Yamba ghabo ba gha woi mini ka pakh mman wo yi, ka wobi, ba wobbo yi bo gulo yae wuro yiri ghanabo ba mashegme badoba badoba mu yara wub a, badoba mu yara yahghi ba a dobo gyo namu donari ko yan yayu balo yani pube, koyen ya yu ya logho bo gullo ya wuro bo yamha ya yughlo yon a yamba na bo bini ma. Munam, tiram, yambam, yamba y ana ma munam nyer yuglo yo libi mam balo a nyer yugh yo zogho ma yunni nyer kin nabo binni, boa kwoi bamu a tighni zoogho yayi ba, bakkhara yoni yam. Nigirnu yamba tighi na ma ba gha wai mu nghani boy a pakh man wo yi ka wobi yamba yghabo b agba woi tebe ta wobi yaw obi malen, yaw obi wo shemmbo, yaw obi wo ba pinni bali bay a wobi wo nkila ya bugho bay a wobi wo nkila ya bugho bay a wobi tebe nyi ghabo bali mashegime bali mi ghani bow obi dom wo-wo shembo, wobi dom, pakhbi masheng me poro niyi ighabo ba gha woi bira ba mu ya ghani bo ba gha woi zumza boni yammba ba na bi koyen mini nib a na, ba gha woi mu yamba ghani bisum. Mn banburun ya wabi ba gha woi ba, ɓamun ya wawu ba gha woi ɓa, ɓa gha woi ni yamba ghabi sum ba gha woi kumma bi ghebo ba gha woi mini maka pakh man wo yi ka wobi wobi ba wobo yi, ni gi mi iyeri da tigh ba pinne gi a mi balo ba da bol bbara a mi baloba ka wobi, ying tebe yamba ka biyi bou beyi muni Niyoa ɓill muro, ni yoa bill mun oba, ni yoa ghabi muro woi ni yoa gabi muno woi ba, a logho ka kum muro a y agha woi, pakh malun a logho ka kum muro a y agha wo, ni yam b ani ghabo, boy amba ghebo ba pagho a mamo balo ne yamba, manag ka pakeh ashenyme kene wo mini mu yamba ghani bo, da pakh ba ɓiɓne gi mu woi mi yamba ghaniɓo ɓa, da ta bi yamba ya wabi wogh tebe ba, niyi ghabo woi woi mini kuma habo tebe kka be mashang me nzhere wo yi ba bi mahesngme nzheri wo yi ya yangna, nyaba gbal muri tebam nya tong ba ngella ba lasum kulung daga naashinal pippip nya yugli ya, nda musu balli teb mini ya yongli gi a muno nya tong wun, bog imu moalti bo tughe ba mnogho, npeni ban a mmi baliom kun pene, kun tigh bugh a wuri di ba mmogho di bol mun am a mi bali ba munamaa bro bau mun balti tibe mono beo bamu yuni mim bo nbalam gimu yayi ba ko ba ab ban nya tong yamba ki lissa mi balam, wun ma wu lisse kusi yer wuru aba yumbasum lulung a muri nzali kulung suyer wuru kusu bol bugh manahg.